Ireo fizarana samihafa hita amin'ny kiraro: ny faladia kiraro, ny tampon-kiraro, ny tadi-kiraro. Misy anefa ireo kiraro, tsy misy tadiny fa afaka tonga de atsofoka fotsiny. Misy ihany koa ireo kiraro manana voditongotra avo. Ary misy ireo kiraro manana sofina somary lavalava hatrany amin'ny kitrokely.